ал достар таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз
ал бізде дәл қазір құттықтаймыз айдары
бүгін жібек есімді тыңдарманымыздың туған күні екен сол кісіге хабарласып біз дәл қазір бірінші әзілдесеміз
одан кейін әзілден кейін біз бүгінгі туған күнмен құттықтайтын боламыз
мхмм сот ііі кім боласыз жаник
сот орындаушы
сот орындаушы орысша айтыңызшы енді
судисполнитель ііі
қазіргі сондай болады сонда өлең хабаралсады
алло алло сәлеметсіз бе
ііі рамазанова жібек рысбековна
да мхм менің есімім ііі ержан асанұлы болады судиспонитель
мхм ііі так ііі жібек і сіз шәкәрім дулатұлы сосын қаршаубай қабанбай көшесінде ыыы
сол көшелерде нарушение жасаған екенсіз штраф келді сіздің атыңызға
ііі шәкәрім дулатұлында ремень тақпаған екенсіз стоп линияны басып кетіпсіз сосын
ііі сіз келе аласыз ба бізге штрафыңызды төлеу үшін
ыыы неге уведомление жібермейсіз неге мен
ыыы қазір енді көбісі удаленкада істеп жатыр ғой жұмыстарын сондықтан біз ііі жұмыстағы барлары ғана хабарласып жатырмыз
осылай звондап үлкен үлкен штраф болғандарды жүз мыңнан жоғары
сіздікі примерно екі жүз мыңдай жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз қырық теңге
ммм официально немене отправьте мне уведомление я посмотрю
энергентик үш квартира і қырыққа иә
ііі сіз өзіңіз келіп төлей алмасыз ба немесе ыыы
ііі жаңағыдай каспий арқылы
приложение арқылы себебі біз уведомление жіберетін ол ы бір екі үш айдан кейін бір ақ барады
ммм келе берсін бір екі үш айдан кейін бір екі үш айдан кейін көремін
сіз сонда ыыы біздің айтқанымызбен орындай алмаймыз ба сонда келе алмайсыз ба
біз уведомленияны жібергеннен кейін барып қана сіз төлесеңіз уже сотқа кетіп қалуы мүмкін ісіңіз
м бірінші уведомление керек
жоқ сіз келсеңізші бізге
қайда келуім керек мен
біздің орталыққа
ол қандай адрес қай жерге келуім керек
шәкәрім елу екі
келіп мынау ыыы камераны көрсетеміз сізге сосын ыыы барып штрафыңызды толықап төлеп кетесіз
хюндай акцент алты жүз алты жүз отыз алты да
это розыгрыш какой то да
ыыы қандай розыгрыш
қазір ойнап жүрген ешкім жоқ қой
уведомление официально отправляйте посмотрю
почему мне должна ездить куда то
енді жібек бұл күлетін нәрсе емес қой сізге хабарласып отырмыз заңды мекемеден
хюндай акцент алты жүз отыз алты
сіздің көлігіңіз
менің көлігім емес это тем более не мое имя
а неге сіздікі емес
сіздің атыңызға шығып тұр мінекей адресіңіз тұр мекен жайыңыз нөмеріңіз тұр аты жөніңіз көліктің нөмірі сериясы барлығы
қай көшеде ііі камераға түсіп қалғансыз
ремень тақпағансыз
стоп линияны басып кеткенсіз
і ремень мен всегда тағамын не может быть
ммм камера м камераға айта алмайсың ғой не может быть деп
вообщем жібек сізді күтеміз
ыыы жүз тоқсан тоғыз мың алты жүз қырық теңгеге штрафыңыз ба
сіз ы осы номерді сақтап алыңыз
біздің жұмыс нөмеріміз осы нөмерге хабарласасыз
хорошо хорошо
ііі сосын не ііі жібек сіздің бүгін туған күніңіз екен ғой иә мынау неден қарап отырмын туған күніңізбен
мхм рахмет іхі ііі басыңыз бос па еді
это розыгрыш да какой то я не пойму
ііі ешқандай розыгрыш емес жібек әшейін сұрап отқаным ғой
оой жандаурен қызды сонша қинамай енді айта салсаңыз болатын еді ғой
айтпай ақ қояйыншы деп шештім ғой
неге а неге даусы ұнап қалды ма сізге иә
өзіңіз танысайын деп
қалжындаймын қалжындаймын сексен жетінші жылғы екен қазір звондаймын
ооо жандауренім ай былай дейді қырық екі мың бес жүз армандап жүргенде қайдағы штраф деп сеніп отырған шығар
кәдімгідей образға кіріп кетіпсіз ғой жаник дейді жібек қинап жібердіңдер ғой дейді
ііі радиодан тыңдап келейінші естілмейді дейді біздің дауысымыз иә тыңдаңыздар негізі өте күшті болды
ііі сосын қайырлы таң керемет көңіл күй сыйлап отырғандарыңызға көп көп рахмет дейді
ақбиба рэпті жақсы оқиды екен ғой дейді ғой ой мен иә рэпті жіберемін ғой
ооо рэп оқыған кезде ол ағылшыншы рэп оқиды

даусым онша емес болса да бірақ рэпке дауысым күшті менің
менің уақытым жоқ деп алдаймын кездескім келмесе дейді альмира алибековна

андай не болып қалды ғой бұл бірден бір кісіге хабарласыватқан сияқты
иә таныстарын қосып жатқан шығар енді не болады екен ал
зор болды дейді санду болған да енді болыватыр

әнуар да икс көрсетіп жатыр мына жерде
басың бос болса көлігіне доверенность жазып берші десейші дейді
жындысыздар ғой тууф бір айтпайтын затты айт
болды жақсы алда уақытта хабарласамыз ба енді телефонды көтермейді қорқып қалды ма әлде қойыңдаршы деді ма
ііі не ііі бос емес біруге хабарласып жатқан сияқты үзіліс жасаймыз мхм сосын эфирге қайта ораламыз
таңғы шоу